Wor Indonesia kunnen innin gar wonia jir gar <hesitation> maeden South Asia jiraa .Asian tunnen ishin dini ishian dib ete Indonesian tun dib ete dini ishian tun Islamua, Islam dini ishiati sagale ishin nyaatinen sagale orrua akan nyaati dib ette sagale ak workia tanfa, sagale ak <hesitation> chapati, unga nganonen hioretti, hinyaati. amminen dini ishiannen, loll ishiannen tabn ishian gudette, Cricket, tab cricketi tannen hin tabeti inama ishian, horrinen hioretti, lilla ijette akama horetti inaman kun.